Inten inwenel las diez in las diez ak'ä' inp'i'xil las dos de la mañana, inwenel las ahora inp'i'xi- inp'i'xil las cinco y te'lo' inlik'in ya